Bueno canej cananks cananpies niumbiyas ikost guiñey modo este ayancarumbas anot lacout anok limuen anok narosh anok este manzan anok este jue meawuan de tipo de anok deste natkeitviel anok este alovonot este acunadan lacou anok este wanabana iñemodo este anok mango anok manzana meawand de aloke andot mekiet anot durazno anok queste piña anok poran anok guiñi anok meawan loke andot paran metiel aguey pues aguey anok pera anok uvas meawuan a loke tiarat aguiet ti mona pien en umbeyas ikots por eso este atokel moda lok amalok alonok tipo de papause alonok welcoco apelar coc rayar coc y aparagueyay coc meawandeu pue loke andak toc consumir telmi, tielmi cuerpu cos por eso tokel moda lok aguey meumbiyas ikos.